Puccu e vamde ɗon nanndi amma ɗon mari ferotiral masin. Puccu atawan ɗo buri vamde mawu nu go nden puccu leral puccu ɗon ɗelkita majje vamde wala ɗelkita be sembe puccu maran-- puccu ɓuran vamde morugo sembe.